Kaisa kaam o chwng sofol wngna bagwui kopal jora tei kha bai kaam khaikhai se manwui mano. Kopal simi bai bo wngya tei jora kaham wngma simi bai bo wngya. Aboni logi chwng belai kha rwui bo kaam ma khkainai. Phiaba o kaitham lama baade bo kotor sujuk rwnai borok tongna nangnai. Wngya khe kopal jora tei kaham khe kaam khaima simi bai chwng sofol wngwui maya. Phiya chini uansukmung je kopal kaham wngkhai chwng joto kisu klaisa khe manwui mano.